اذا كنت عميل سري بمهمة للتسلل الى منظمة إجرامية، أول شئ بكون هادي جدا واتحاشوا لفت الأنظار، بعد ما أكون ذكي وأظهر نفسي كشخص عادي ،ما في شي مميز، وأستخدم إسم مستعار، وأتأكد من شخصية المغلوطة، عشان ما يكلتشفوني بعدين، بحاول توثق من أشخاص المحيطين وإبني ثقة معهم بشكل تدريجي ،ومستهدف في التفاعل مع أي شخص عالي المستوى.